Innaman daddo tenanen yani ka wor keena dib yede yani wonin daawonno fed balli milatii amo aminen ballin dib yede dawwonno fedinen daani fedinen balli ka milatii kanumaa duub ball mila lilla innama guddan dawwonno isa fedaa dum tanaa ballin kun lilla dansaa shabiki isanen gudioa duub innama guddanen dawwo isa lilla fedaa.